Ma kepani pili ko lakou 'anila kakou wela ma'ane'i wela i laila a ma kepani aia lakou ma ka la ma mua o kakou a wela ma'o wela ma'ane'i o keia ke kauwela aka 'a'ole wau maopopo loa kela 'anila i keia manawa 'a'ole wau i hele i kepani.